Amun ulun tu ketuju paling gampang semua orang gin tahu pasti hintalu, hintalu dadar paling nyaman dan ulun ni kan bisi anak jua bisi laki tiap pagi tu harus meolahi sarapan harus bemasak jua jadi paling gampang paling capat meolahnya tu hintalu dadar tadi, kawanan ketuju jua, keluarga jua ketuju kayanya semua orang pang lah ketuju hintalu dadar kada hintalu rebus, habis tu banyak jua caranya yang kawa diolah dari itu kaya <hesitation> bemasak fuyung hai habis tu amun di pontianak tu ada telur eh hintalu bekecap, hintalu bekecap di pontianak tu kan kaitu bekecap asin lah ibaratnya itu kan ditumis lo habis tu dicampur ke kecap asin tadi dijadikan lauk paling nyaman tu memasak hintalu tadi amun jua menurut ulun kada yang kada sehat tu kada jua pang hintalu ni kan orang bepikir hintalu tu kolestrol apalagi kuning telur nya sebujurnya kada, amun cara pengolahan nya jua bujur kada terlalu kematangan amun nya telur yang baik itu kan masih. Ada kuning- kuning nya lah kada sampai ada abu- abu handak hirang <laughs> tu lah ibarat nya kada jua yang kaitu, itu terlalu kematangan kada baik gasan kesehatan jua jadi paling nyaman tu ya meolah hintalu apalagi amun orang sudah bekeluarga handak masak cepat lakas <hesitation> handak masak lakas pagi- pagi kadada yang kawa dimasak selain hintalu ya hintalu aja yang jadi satu- satunya cara paling gampang paling lakas paling nyaman dan semua orang ketuju makan itu.